Mal utalchaf ijemaa kham birra fudethu anayedhe ursun nam ijemuu woan utalethu Lilah zaidii khafedhaa ammo woanin ijemm berre anin fedh suun gee garr anin ijemm khulii gee akha sunni cholea dhub berre anin ijemm akama Anna dansaa berre akasi suun Lilah fedhaa anin berre akasisunt ijemme mpkaa berre anin gee Bila kaffeno hinkhamne woanin kaffeno hinkhamne won khulii dhadhe hinmidhafedha woanin berre anifesun genen